Lafa manono hany, ataotsika hoe manono bele iha, alanao raha iny ataonao asitrikinao ambany amy lavenoky i eo, na asianao vy tseky ambony fatapera iny eo na ambony toko iny eo, de apetrakinao eo bele ohatsy, pondetera ohatsy, balahazo. Laha hena koa i afaky ataonao anizay koa hena iny. Fa misy la ohatsy na fia sasany rey, mangalaky hazo zay, mangalaky hità le atsofoky amy hità iny eo amizay raha iny le apetraky amy afo eo. Zay ty tsy atahora zay.